Kua ñee jaenungavi arasi, ira, kua jae mopeti ñee pïsïigueva, <hesitation> arasi ñanoiyave, arasï oime kia yaikuayave, jaema jokoropi kua ñee yaendu ramboeve mbaetiko ikavi jare mbatïko kia ipïa ikavi oiva, yande jaenungavi, yande posï yae mbaetima ñanoi mbarareko, parareko mboroaïu, jae oipota jei kua ira. arasï oajaete yeye mbaetï ikavi yande rekope.